<noise> Adze a ɔyɛ a mpɛn pii mowɔ mber a metaa yɛ eyɛ <noise> akenkan. <hesitation> Muhu dɛ <hesitation> dɛ ebopuei akɔtsena beebi no mpɛn pii ɔdze asɛm nam. Sika koraa nnyi wo ho a ɛkɔ a w'enyi nka naaso ewɔ mber kakra a afa wo buukuu <noise> akenkan enya esuadze ahorow efi m' <hesitation> na ɛdze abɔ wo bra ntsi emi dze <noise> minya mber <noise> kakra a, adze a metaa dze me mber ne yɛ nye dɛ mepɛ nwoma bi na mekenkan.